Ny voay da mampiasa ny valagnorahany lehibe amin'ny fanangona sy fitehiriza ny hany. Igny koa da ampiasainy lafa i te hanango na te hi- hitehiry voankazo sy ny akora ilainy amin'ny fahavelomany.